Kiti ñó itkuii yo ta hó tiyaka jan ho chikolonrú, ho lakonró, ho tiyó'o, ho o on. tikudú, no tikui kao chinti, koo tikuii, koo tikuii jan ho o on. ñoti ini tikuii yó tá ho o on. keti ta ke tiyata tiyáka jan na naditati naditati tikuii ti tá, xarti inka xhian tú xhikonre yó ta kitiyó tá, ho o on. lakonro xhiruti tá dee lakonro jan ngutí, ta inijan ñóo ti xhi inichi jan kakutí, ta kitijan tá janni koñoti jan ni koñoti ta inri na ke xati tada nguan kuxati ná ho o on. nravati ta ketí yatavee, ta kitijan ngu kiti ti kuii.